Ino angahy ity tsy mampizakazaka anao io? Ohatra ny <hesitation> sa moserana angahy ity io? Ohatra ny malahelohelo izany manko paozinao sady ohatra ny olona tsy ao mintsiny. Mba zakay aminahy angahy ity ny antony a!